Ya rô, za mahay ma- ma- mametaky- mametaky kravaty, <hesitation> za malô tsy tegna matetiky manatô e, fô taloha ndraiky za nanatô satria za skoty, skoty za talôha de isaky mande mivory igny za de magnatô ananjy, fô olo manodidigna agnahy ndraiky tsy tegna manatô izy i.